Ma eläsi rahuligult sääl uma küläkeseq Afrikah, ku äki tulliq üteh <hesitation> kummitusõq. Ja panniq meid kettega kinniq ja veiq laiva pääle, ja sääl mi sõitsõmiq kolm kuud.